ऑस्ट्रेलिया जु ची ऊ बहुत बडु चैत्र वाला देश ची लेकिन जू बस्युं चैत्र ची ना ऊ भोत कम ची और ताखा लोग भोत तेज़-तड़क वन अर भोत डेवलप सिटी वोन्दि तेकी।